Kuinakitá davii xhi va dí kuii initiú yukú, niti'ú dialadó kuii ité uju ihá kuá nine nineyá ni xhí davíi tiné ne itá ni nené vii kayu'u xhi mení uj kuii kuii ni kaka yukú já ni nen ité té'e uju vii ngu andóno chí'i uj <hesitation> ni nrú kuii ni chú nriá tá uju yudnió tá kuneni daxhichí nikojuajan ni nré nroyió chéxite ná uju ná nennría tá ditexhí tá hojá xhí té viliku ví vikó kidon nriá nriú kuii kutuku nroté uj kudí a ati'ó ndadanja un, ati'ó ke davii xhí nravi nravi ni ká yukú nró ni díxhi nixhí nikatá tá ité tíu ní né.